هاد سؤال معقد كنظن بلي الأطفال ديال اليوم عايشين فواحد العالم مختلف بزاف على جيلنا عندهم التكنولوجيا العاب الفيديو الانترنيت هادشي كله كيساعدهم يستمتعوا بحياتهم بطريقة مختلفة ولكن من ناحية أخرى عندهم ضغوطات أكثر منافسة أكبر ووقت أقل للعب واللعب الحر قبل الأطفال كيتجمعو فالشوارع يلعبوا الكرة يتسلقو الأشجار هادشي كاع تبدل صافي كل واحد عندو التليفون ديالو كايبقى شاد فيه كنظن بلي السعادة كتجي من الأشياء البسيطة ومن العلاقات الاجتماعية وهادشي يمكن يتأثر بزاف فالعالم السريع